Fomba fagnasana lamba amin'ny tagnana: alomo ranon-tsavony lamba. Izy ave sasagna, rokotigna tsara. Tagnàna amin'ny tagnana ilany ndraiky tagnana ilany. Asefasefoka rokorokotigna tsara izy. Asiagna savony amin'izay izy jusque izy madio. Izy ave kobanina. Kafa voakombana izy fiahagna. Fiahagnao tsara ave atapy amin'izay.